Okutja mama wandje wendji raera kutja tumba omundu owano mbumovanga okutumbwa kwami otjina otjinene navi mena rokutja tuu tukara noku nokutja aahaa mbapindike poo ae kakupindika kako tog, ngatutje movanga ombatero oo maandero womweze movanga ombatero omundu otja mbwae tanda wandje kana peya ondjihire oo omasere yevari ponambo yokuronda nayo o otjihauto okuyenda koskole o o ohindirwa itjo tjimariva tji mara nambano ove tjiwautu okungura andu mavekuningire kutja tuhindira otjimariva ove wautu okutja aaye hina masere yevari omasere yevari maezirepi mbwae ete ovina mbi kaviyenene ovina kaviyenene uriri mbwae ovina mbwae ovina vyakukuta uriri hina kuyenena mbahaverwa iyo vina peke peke mbiso kuranda ovikuria mbiso kuranda nao ove kwatumba omundu ngo omuhingo mbumovanga okutumbwa kutja ovetjimohepa ombatero komundu warwe nu movanga okuvaterwa. Mara omundu warwe tjimahepa ombatero yoe kona kuyenena okuvatera. Ii kono masere yevari okuhindira omwatje ngo kutja umutware koskole mara ove uno tjihauto nu ongwae tjihina kutja mbwae hina masere ingo yevari ngo posia menene okuyekukutoora eyuva arihe okutwara koskole kutja tjimovanga okuvaterwa vatera uumm tjiwasuvera okunyanda nyanda kuno vandu noho oo ou oo ouyembwi nu okurama kwetema ukondoroka uriri okukondoroka uriri okukondoroka uriri kutja ndinondi oove muhuka omundu warwe tjiwatjindi omwano mbuvanga okutjindwa tjiyarire eyuva roe mapeya oenene okuvatera omundu ngo omuhingowarwe poo tjiwakahepa ombatero omundu maenene kutja ii tjiri aa eyuva ndina indo rarwe tjimbari amehepa ombatero mbavatererwe iyo vandu mba ovandu mbendjivaterere hinoo hino kutja mbaya akate ekakaterera poruveze nduripi pooye tjiwavatere omundu uriri andae mbatarera oo ovikando uriri mbarora okuvatera omundu monasareta. Ohungire kunomundu ngwi nawa omuraere omutjise mbwenawo okotonona nawa noho kutja omutjise waye poo ye porumwe onganga ndjari nayo kana pari noruveze okumuraera kutja mapekaendae tjiri osekama eyuva rawe menaa kutja ami mbarora okuverisa ovandu metjiwa kutja okuverisa omundu kuu kukaendavi nu ingu tjimbavere ami omuni etjevanga kutja peno mundu ngeno mundu nguno ruveze okuhingira kwenami otjina tji nu tjitjita ukare nongaro nongarombwa ndjimoenene kutja aaha ok wai mohepa okuyenda koresevate kona tjihauto wai wakakurama pondjira tjiwakurama omundu ngumekukutoora omundu warwe uriri atja mbwae mondjizemburuka eyuva ndina indo rarwe oove ngwi ngwendji vaterere pi nai, omundu managasi wemuvatere mena rokutja wemusuvvera poo wa wasuvere otjina kuye mara ove omuni ongaro yoye poo Ongamburiroyoye oyokutja moso kutumba omundu omwano mbumovanga okutumbwa ovandu ve urira omundu ngumotjata kovandu ovengi nu watjatwa tjiwatjata kovandu ovengi owandu mbu moripaturura omiyero mingi peke peke andae omundu aenene okungurira otjina tjihina wanangarasi kutja aahaa omundu ngwi meekundjiungurira otjina tji poo meekutjivatera nai poo matjiti okana okutja oohoo mbwae mbwae mbwae mbwae andu tjiri vendjisuvera poo vatjitavi mara omena kutja utjinda ovandu owano mbuvanga okutjindwa nu tjiwatjindi ovandu owano mbuvanga okutjindwa mena rokutja ove omuni werisuvera urisuvera omutenga tjiwerisuvere ove omuni ovandu mbena arwe mavenangasi wevesuvera noho.